أحب أن أكون مؤلف مشهور مرة، أحب إني بحب أن ألف كتاب، بحب أقرأ روايات، بحب أبطال الروايات، بحب اقرأ قصص. بحب كتب تاريخية، بحب كل الأشياء. بحب القراءة مرة مرة. كتير. ما بحب التمثيل اوي.